<hesitation> este nuni chaa tiempu jaa chaa yu’ua te vijin xáá sa’a, sa’a vijii xáá jaa ña’a yaa, jaa inis te, jaa nchakaa saa xáá ni’ini, ni’inii xáá sa’a, tee nuni chaa tiempu jaa, jaa, ja, este cháá tachiun, feu xaa chaa tachiva, tuu te hora este, chaa xáá jii kue’e, chaa chaa vikoo xáá, jii hora ni’ini xáá sau yua, kúú xáá sauun te este maa kuunteyo nuu ni chaa jaa snaañu’un sauun chii, kuku’uyo sa’ate, kunteyo ku chaa sauva kuuntee nuu ituyo.